Karaza mofo: mofo dipay, mofo lava, mofo botry, mofo bota, godrogodro, mamakivaky, petisy, mofo mansy, <noise> mofo makasaoky, mofo bôly, ramanonaky, menakely, mofo akondro.